टैक्सी सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया जब हम पहिला बार काठमाडौं आयल रहली उके बाद हाम्रा किसियों थाह न रहे त हाम्रा नाना हाम्रा टैक्सी मे बैठके । हाम्रा अपना मामा के रूम मे लेगएल रहे उ दिन हम कथी सोचैत रहली कहके आजू हमैके एउटा गाड़ी बुक करले बारी कहके रूम मे जायला कहके । गाड़ी आ टैक्सी हम एउटा सिचाइट राहली मगर बदमे जाके थाह चलख टैक्सी एउटा निर्मल आदमी सब सू करैया कहबों एक ठाऊ से दोसार ठाऊ जेला। आउसनक तह चलाइया गाड़ी कथी ला बुक करैया कहके प्राइवेट गाड़ी दोसार आपण लागि बुक करैया टॅक्सी सर्वोजनिक जैसन रहैया ज पैसा टियारलख ओकर संगे गेलख । आउसनका रहैया टंक टैक्सी टंक तनिचुक जात ला होगेल तनका प्राइवेट गाड़ी बुक कार्ल तनक बारी आदमी टंक स्टंडर आदमी सब के लागि होगेल आउससंका हाम्रा दिमाग मे आबाइया । आउसाँक टाइप से वी टैक्सी जूदल बा ।